धान, गहुम, मकै, दाल, जौँ <hesitation> जौँ, ओकर, बादने, भटमास, केरउ, आतिसि, तोरी, मसुरी, उरीद, लहरी, केराव, बङला, इसभे अनअनाज सब रहैये । अउसङके मरुवा फाफर कोदो इसभे अनअनाजसब रहैये । इसब अनअनाज बाटे ।